طعامي المفضل هو المجبوس لأنه يجمع بين الأرز والتوابل واللحم بطريقة مميزة، أستمتع بطعمه الغني ورائحته الشهية في الشتاء أحب أتناول أطباق دافئة مثل الشوربة أو الحساء بينما في الصيف أميل للأطباق الخفيفة مثل السلطات بأنواعها ومعاها السمك.